<hesitation> han cama wa'a ro be sire pɛ boni uwe han cama wa'a ro be boni be nɛ a fermetir eclɛr ra bon in bɛ zun be cruru a woro bun wa mɛ mu onni a be nɛ o bedeso o manzi we wa'a mu um mɛ yani a manzi wa'a mu be bera so bani coza nure ya we wa'a mu be bera so um mɛ purke a mi ji be nɛ a we a amu boni to a buna nucozo ju ha'irina a na mu bera so ho manzi na mu we wa'a mu beso